أنا نحب نرقد بكري ونقوم بكري بيش نبدا نهاري هكا عندي النشاط وعندي الحيوية خطرها كيكا يبدا عندي وقت هادي موكل عبيد تبدا من زي الطريق هيكذا بيش ننظم أفكاري ونبدا نهاري منظمة يبدا عندي وقت بيش نفطر في عقلي وبيش نترين قبل الخدمة ولا حتى معناها نقرأ كتاب ولا اللي هو معناها ونوم بكري يخليني نقوم بكري معناها.